Aghudum aghudum etulan before ko okpoki okpoki na nogho moiy mebaal ologhi aghudum obho odi po kamem kamem okpoki na nogho mebaal ologhi but aghudum obho oolo okpoki onoghodio mebaal ologhi otulonu na nogho mebaal ologhi otulonu apu kaar enaan apu kaar kaar so after enna po otulonu po okpoki atuonom okpoki atuonom o ezo bho ughol ooy okpoki olo okpoki onogho dio maghudum enaan na nogho ghudum because enaan na bheleghi zina pana abele mikpoki obho adua so aghudum obho ana tugh o aru ma ghudum iitenaan tuan rooy, awony aroiy pennan taloor onuma ana oruedio amiin enaan ana ta miin oiy ooy Kana miin enaan ana miin oiy ooy pana miin enaan so okpoki dio po bho na nogho mebaal ologhi <hesitation> aghudum ologhi, ibha ana uteiy o paarbho arooy ighol ibha ana uteiyo manage iban ibha ana uteiyo manage aloor onuma, than obara igbogh igbogh igbogh ku ko ologhi ko gbemobaal kaar kaar la ana uteiy pu manage okpoki orolio ma aghudum so aghum o puna nogho mebaalologhi. Aghudum apu kaar kaar ebaalologhi aghudum na nogho meobaaloghi ken enaan apu kaar kaar onon aar lo apu kaar kaar oolo